Uun comida kua ñuxua hi ñava'a ñañunuxu onré, vio kuandajendute kuai nai nda ndajunero kuaido, koko nantanro oko yee ndairu veduta ñoi taka ñuu uñuxua ndavai chachún kuu ndakai ndui joño ndukuu nduu njoño nduku ndo'o kanunijan ndanina, ndavai ndinanka ñani nduku ján ñani chunján ñani kuchijan un kuduu ika nunu, ndakei druni njai druni joñojan nuu ndute indoján nikuna nichoján ndatavi ndinanka joño nikujuan tencha ndeketui ñuñe, ndekua ndakei yukuu ñe'e ndojoka kumi ndojo ka'a kumida yeinai ñuxua onre ndanui onrei ndei yanii viñuu onre ndajuin ndute yayi ondiko nandai odiko. Hi i tuu onre <hesitation> ñañeni yei chatuka yei yandukuján. okon yutei yein chin cha'a olo pero menin cha'a yeinai nduka ye'í nduka hi kuetini kei ñutua, onre nduka onre nduu iho ñii iho cumple añoi kachi ñoo vikoi kachí yetui joño chún ján, ndavai <noise> iin chanchun yei kei njuna kuan ndakei kuñu ya'a chún jan chiko iho ihonka diki vi vinka onre ndakero joño kolo ján, vajuna yee ndani vanjuna yunai chikomeni nune yetuu atuu nunitu taka hi iho ñuu toján ndono kachi yei nevanka ionka viko njuño kolo kenro kachi va'a njuna yenai koño kolojan ndevai yati, ndavai tikote yei <noise> pero chandunku kana yenki onré na na nuken nduku nai. <noise> Ndojo iho ñuxua.